Nyo kaa mirou kinai frens kainy rou fan. Fo mes crismas tsuri eitin fo mes tuwenti faiv, fo mes teti. Nyo nating kakaa fiisen mi rori, sisio ror te kakaa faavot, mes nainy ferera rom. Kat rom fo kain ferea rom ge gima rog, fa sevee rom mesmes, ge fo mes nainy mam nating <hesitation> fifatsuts tsun rom. ge mes nainy mes peits non mam pinin nom <hesitation> finei peits ge saa ferera tsun. Nya kamiror kinai frens, mes kain ror nei mes kainy ror unya fan <noise> mes unya fan tan fo mes fan tsuri, em. <noise>